Raha ny fikafika fanatonoana sakafo tsy misy atahorana indray zany no resahana, de mila sasana madio tsara alohany le sakafo, de avy eo raha ohatra hoe hena moa izy de tetitetehana manifinify, de <hesitation> rehefa le manatono anazy iny amin'izay a tsy atao mahery be le afo, tsy atao mirehatra be zany le afo fa atao antonontonony, de avadibadika matetika izy de amin'izay masaka tsara.